हमन एक दिन में लगभग पांच से छः बर समाचार या टीवी देखती। जो मोबाइल या समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया देखती। और ओमन कर जरूरी सूचना न अपन दैनिक जीवन में उपयोग करती। आऊ रोजाना नया नया चीज सीखे बार मिलते। ओर एकर समय चीज मे एके घंटा के होते।